السباحة مو من هواياتي بس أحب إنو أسبح في البحر أما إذا صارت عاصفة بحرية فأتخيل الوضع صعب ما أظن إني أقدر أط أظل طافية فوق الماء لو كانت الأمواج قوية، فالسباحة تحتاج مهارات خاصة خاصةً في هالأوضاع وأتمنى لو كنت أفضل في هالشيء المهم إنو أفضل أستمتع بالسباحة في الأجواء الهادية وأحب أكون حذر إذا كان البحر مو مستقر.